Nhyiren a ɔyɛ fɛw a mehu papaapa yɛ nhyiren a wɔfrɛ no "sunflower". Mehu no kor pɛ na obi na okitsa a ɔde tse hɛn a mafow mu. Minnyim beebia onya n' dze osiandɛ emi dze na minnyim mpo dɛ yetum dua bi wɔ ɔman yi mu anaa bi wɔ ɔman yi mu. Ntsi no muhuu dɛ nyimpa no kitsa a dɛm nhyiren no ɔyɛ me fɛw. Mesi a n'ahosu tse akokɔangoa ne kɛse <hesitation> na a ɔyɛ fɛw. Ɛno nye nhyiren na mehuu a ɔyɛ me fɛw papaapa.